Ɛɛ, dagi dia woo ti nɛra wan nyaŋɛ dugɛ. So disesi boi mɛ ti ma ka tana a dugera ge boti ni ti n zamesɛ ba n dugeri a se'em. Dia zo'e zo'e.